भेडिये जू हूंदन परितंत्र थे संतुलन कनू कूणे कि पारिस्थितिकी संतुलन थै बहाल कनू मदद करदन। शाकाहारी आबादी थै नियंत्रण कनू कू कंट्रोल मा करदन। अत्यधिक चराई रूकदा छन। पौधो थै मी प्रचुर मात्रा बढुण भी रूकदा छन। अन्य प्रजातियों कू भी लाभ भी पहुचाःदन खाणू पीणू कू वनस्पतियों पर निर्भर रैंदन।